<hesitation> M- ie, misy misy r- misy akanjo marigny perméable ndraiky imperméable, de imperméable zany izy tsy idiran-drano f- igny amin-jay matetiky atao solon'ny parasolo kaofa andro magnôragna igny de matetiky izy igny zany tegna marigny tsy de akanjo fa sachet.